צו ס'איז מעגליך צו זיין אינגאנצן זעלבסשטענדיג? <hesitation> נישט דוקא. מ'דארף אסאך מאל צוקומען צו, אמאל אמאל אפילו מ'וויל זיין זייער זעלבסשטענדיג, דארף מען צוקומען צו מענטשנס טובות, און עצות, און ס'איז נישט מעגליך.